Lo que kauk lanu'u kich'ijiñ que antes cuando kauk la'u li xikit rajuik rakat butju'u bun'ejem de mas años jay porque rajuik miak ndunjaung antes kara jay tsejep ngulje'e lameu rajuik ndunjaung rapue y le nimi de pu ljua pu busa rajuik njaung pus rapu es kich'ijiñ que bupu manajap ngujue mi'ia rapu pero lo que kaung nubam ndarium ya es nunum saria jay saria pur lumey ngupuy jay l'ey tienda pues rapu ya nipep mbapu manajap entonces kauk lanu'u que mas mas va lem es pu ngujue jay kua va es rapu re mas limi y con pu ngumje nguljua napu ne va l'eje mas jay lumey manajap se kua lanaung porque lo que es sania jay rapu kara minsa pu rapu ya nipepe lumey manajap porque rapu ya es ma'ey jay matsajau de kutsiñma let rajuik batsajau ya lem bum'ejep saria xil'ie pero lo que mas va lumey manajap es lo que jay kunji rajuik kua latu'u jay sania ma'ey sania lo que kujuy kua lamey laju lamey kujuy pu ngujuaung pus napu va lem jay bupu sania manajap re rajuik de kich'ijiñ mi'ia mas mas es pu kunyi mjiung ngujue rapu re kua laju'u lamu manajap porque es jay saria jay de kuji jay lu'uey lju'u y l'ey y u kua lanaung mi'ia rapu lo que saria kunji kauk lanu'u jay pu mbung maiñ rapu kua labeiñ. La'ey porque rapu es jay saria lo que es lumey jay nipep em lumey saria mbuy rapu mbung kua laju'u lanaung la'ey con kute pus rapu lembu kua lamu manajap lo que saria jay jay ljua matsajau kul'eng jay basa matsajau kul'eng pus rapu lembe es saria lo que es jay para lumey saria manajap rapu y mas es pu avena kua laju'u latsajau saria kul'eng pero lo que chu karat rajuik nja ya nipep em mbanjaung rapu mbung ya rajuik njaung pur lo que jay l'ey saria jay jay peuk pu l'eje l'ey tienda rajuik lamat kaljaung nda jay chi chipia k'a ngujue y ya rapu ndajap lapjal kon jay rajuik porque ya l'eje que rapu mas mani rajuik manat'ju masuejeiñ nipep mbunjang jay manatsejeik re ngujue pa manaljuts pero rapu nipem kua manamu manajap porque rapu es saria que ya lumey saria xil'ie mas lumey manajap es cuando va lanu'u va mi'ia es liji latsajau.